Yalla tabarra, figila, lon uwo dar, aw lon tusko dar, asfar shedidekon dari, asfar kedeka ghamidekon dari, abiyadikon darin, sabah alkhaira, في وردي, في زهري, في الابيض, abiyadikon dari, zuhurikon dari, gailikon dari.